Kítí kaa kuutu tisaa luli yua jii na'atí chii kanchukututí inn xini yunu xii xini nuu inii, xii xini nuuyuja esgte kanchukututí tee kajikatí, jikatuu inn kítí luli yua este kastututí, kastututí inn naun yunu luli, inn ta'a yuku inn kasa'atutí takalulití, xini yunu yua te este, nuu kítí yii luli yua chii este suni sa'atí ayudar kasa'a, kasa'atí takatí jena'atí te yua te nuni kuutu takalulití yua te, yua te keja'atu kítíluli yua jakití inn ntívíí, jakití, te yua na te kaa kata'autu se'e lulití jena'atí, te este yua te kantukutí uu nani tuu jiniyo nuu kítíluli kantukutí uu kítí koo yiiki, koo ntiki, kaa ka'antaa jii taka koo yikiluli, yua tindasa, este naun ntí'í kantukutí tee kaja'atutí yee se'elulití, yua te janutu se'etí un yua kutu tísaa kaka'antuyoo jaa kasa'atí ja nani takatí xini yunu, tísaa luli yua kuu jaa suni kaa saa tiuntí te ka'anchuva'atí ve'elulití ntenuu kata'uu se'elulití jena'atí.